Lasy lasy bôka fivolagnanay azy raha magnandregny misy zany izy io lame simeto zay raha zany kôfa ampiasany kofa anapaka siramamy gasy siramamy gasy raha tapaha raha zany de misy izy io karazagna lasy fanapahana <hesitation> o kakazo agnamboaragna tragno agnanaovana planche regny ary koa izy io misy tena lasy tena ngeda regny le mety fagnasinolo kôfa efa itanareo le ôlô handeha anapaka kakazo regny hamboatra karazagna planche agnamboaragna fandriagna agnamboarana tragno ngeda regny zany ampiasainjareo.